Min kaa, so a landike kan, mi wiyan segonŋaaji capanɗe tati, e ko anndi e muuɗun. Ñammotaako ɗoon kaa, segonŋaaji capanɗe tati.